أفظل إني أفجد مفاتيحي علي إني أفجد طبعا هاتفي المحمول، لأنه الهاتف يعني بيحتوي على معلومات مهمة وذكريات وصور، ففجد -ففجدانة بيكون شيء محبط ،بينما المفاتيح عادي يمكن أعوظها بسهولة أما الهاتف يعني يساعدني في التواصل مع الناس وتنظيم حياتي ففجدانه يعني بصراحة بيكون صعب أما المفاتيح شيء عادي يعني.